Manupui ia esa kokolak no esa so na ala pake halak, ma langgenggengok aopan. Ala pake halak so, na sanga lafandedek nonon al ma ala mandalay manupui fe'ek kal, ma lanea aopan ndia. Ma aopan so na langgenggeok lidan al ma langan al.